<hesitation> Fomba ampitan'ny tantely raika am'namany hoe misy hanina akeo anh, <hesitation> tantely anh mamokatra phéron- phéromone anh avoakany amin'ny filo am'vodiny igny, de igny apetraka ananjy ambonin'ny hanina akeo, de na zovy na zovy zany tantely mielagna akeo anh ka mifofopofogna an'igny de mahafantatra hoe hanina io.